Ghani ya baa- a ghani ya ba- a- a ɗi kukusi ba ɗi ngara, wangwan dole wa bugu jarhyina wa ta’yemu tarem hyin ndakhi, tare, hyina ndaka ɗi kukusai hyina U’mma ti civuna hyina U’mma ti cuvuna har hyina punau, hyin pin, hyina ɗa Umma gma din yani bu hyin layi hyina Ummau Lthin gwan Yani bu ya Ummau, wangwan yawi bu wu ndala Umma be’e, yani bu ya kwa U’mma wangwan wu naka Umma. Caba a cayan shwara a ɗiva kai ci kamata wa ndaka ɗi makaranti ti Vinahyi, ghi ɗiva to, tun ghi ca wali ba we’e ghi ndakau, gyimun ngingiya mun gwan mun ɓa mun ɗa ƙina form, mun ndaka ɗi makarantai, caba ghi bayan ghi ƙini form ɗi makarantai, ghi bugyi jarhina ghi bayan ghi U’mmi rijistration, Ghinshin ʒhaya ghi P’i maka rauti i’i ghi U’mmi certificate har ghi fathi ghi Ummi diplomai, to kayano gma daga ɗi’i to makaranti gma ca laya c’iwa gma be tingha ghi bodiyi gma ai babu wuya makaranti gma kayana’a, to ghan, ghan khin jarhyina, Ghinshin a taimakhimun khin jarhyun daga ɗani ʒuwa vindhyi, ghandai gha P’i C’immai munʒa ndakau, amma makaranti kau ghi Umma makarantai, davan bu can shawara a ɗiva, wa tsugu we’e, yaga thiya ƙiƙƙawi ʒhatina, din yani bu wu Ummiya yaga khiya ɗava, kai don Allah labai khin te’e, ɗiva hyi ʒhatina, ai a Umma makarantayu, yan ʒha be ta U’mma ɗingha wali tasi wi kwahyi, ghamina’a amma makaranti ci wi ghi Ummiya davan bu Can shawara a ɗiva wa Lai wa kuʒa P’iyati tsagyi tiɗi ghan duniyi Cina, Ci kamata waɗa Lthawu, wa kuma Lthana ghingin sabo khin Vinahyi, ɗin yanibu wu ndaka U’mma, wu ndaka U’mmusi be ɗi rubuce, ɗin yani bu wu Layiya, ko kasu wancin ba wu ndaka Ummau, wu ndaka U’mma taɗuwanan dole khin rubutun ɗi tasuwanain, waku Iya rubutun ga, wu bei ga wu ndaka Iya wi Wuyanu, dole wa ghana ʒhatina, yu ndaka khiyu U’mma ti C’u C’akuma.